aba nucoza zun ho tomati a ɛn ho bwati oyiro oyi diyara mɛ to mɛ-ro ho ɓa italiyɛn-na se mu mu beso lo ma ni pidza abe ɓawe vɛ ta- tomati matete donk tomu ɲan we nɛ aba ɛnvante bera curulu oro biye ɓa ma ɛnvantera ho pidza yɛ